Mula' na'an teh raut, gaing, raut tepak, raut badminton.

Doo' piyan keduih nier ideh raut badminton mula ileh lemulun neliwa dulun ngidih lah

inan lati pade kamih

Emm Ngerayeh so tinganak mey err so Easte err Christmas and Easter.

Suk inan uih rapang ngan ayu' telefon nih ah mula' masa muh luun telepon, si'it teh masa muh kerib pekaruh ngen anak mudih, ngen awan, ngen lun ruyung mudih physically.

do' dih for the future ngen ideh lun madi riak

Terutung

Inan nu'uh sekulah eh nu'uh naru' err klinik eh doo'-doo'.

Eh na'em idih doo' tu'uh ketad ngilad dih. Ngilad neh Cambridge standard tidih kadi' doo'. Kinih neto' na'em nuk kineh.

Linuh suk naru' ideh kail ngen Tuhan naem kelupan Tuhan.

Ngitun duktur ideh teh mileh lem sineh kan?

Perlu nuk midih paad lah, balance ngen abi-abi nun-nun nuk kenen lah, na'em doo' ngurih.

Handphone petaso deh tu'en idih kadi' nideh neh neh linuh dedih pengeh mado.

Inan doo' iih inan teh daet iih. Doo' iih Naem kereb iko sendiri'.

Uih beruh-beruh uih uwan telefon malem neh, leng-leng doo' neh liyat kuh.